أمم أحس الأرنب، لأنه مرة كيوت، يعني كذا بس أشوفه، بس أشوفه، أتصور معاه، أحسه كيوت، ما بيسوي شي، بحاله، أخوي يحب القطوة، بس بصراحة ما أحبها، أحسها دوشة وتروح هنا وهنا وما أدري إيش، ما أجدر، ما أجدر.